Raha ohatra ka dimy minitra sisa ny fotoana hananako dia mety hoe ireny nouille instantané ireny no hataoko dia asiako oeuf sur plat fotsiny dia izay